بيت احلامي, هو بيت بسيط مكون من دورين و يكون كله خشبيات او معظمه خشبيات و صخور, وواسع يدخل هوا من كل حته و نور الشمس يدخله من كل حته, وفي جنينه صغيره, ولوكنت اقدر اخد المكان ديتي يطل علي اي مجري مائي هكون زي الفل